Oyi ro oma dɛmu Sɛngapur o bira azi azi azi tun deso don ba shiniwara mibin ba indiɛn na mibin ba malɛra mibin to mu na a han wara nɛ we woro ni tun so wa a do mi wa a boni